Iyaa tjimbautu okupenduka mbipenduka moine yomuhukomunene. Tjimbapenduka ngunda ehapenduka mombete okuheruka poruveze pumbirarerando mbihaama ekumbu, tjimbamana okukumba ngundee nao noho ozombotu omuzeri momeho mokondjisa mbo nao, ngandu osekama ei kondjiwo ndji kutuzikira ekatwapo omeva. nao ovanatje ngundee varara mena rokutja ngundee mbiyenena okuungura omutenga ngunda owo avehapenduka. Omeva tjiyasuma nga ookutirira omeva, otjovandu mbutukara mozondjiwo ndena komaupereke ookupita pendje oi okerikoha. Tjiwekerikoha mbo tjiwamana ookukotoka nambano ookurisopora ooku uta nambano onana ohorokova ndji otwa pehi, mezara ine, otwapehi, mezara ine, otwapehi nganda okamuna indji ndjimovanga kutja nai meyuva ndi mezara ndji. ookuzara, tjiwazirembo tjimbazumbo otjimbikaenda ookukapendura omuatje ingomukazona omunene, oiri yaenene nai yakarira ohinga yondano. Emupendura ekerikoha. Ngunda nao hiyarya, hiyapwena hiyatjita otjina. Eye ngunda amerikoho mbo okutja nao mbautu okuungura ozomborotozawo, okuhua ozomboroto zao ndumavetwaerere kosikore nokutuna oumbaka wao ouhe nokutwaerera kosikore. Emana, tjamana eye tjakamana, okutja wakotoka nao, ekapendura imbovatiti eutu okuhikika. Mene rokutja imbovatiti umwe uri mondondo oitja hamboumwe, umwe uri mondondo oitjavari. Okutja nao vehepa okutunduuziwa kutja muatje wandje otjikausina tjipi, muatje, okutja tukara mbo mutu ozoiri omirongo vitata ngunda murimbo, mamaa orukaku rwandje mbatwire kehi yombete, mamaa otjina mbatwire mbeni, otoora nao nganda iyaa, ohuikike omana, tjiwazumbo okutja ookuyenda kokombeisa nambano oveungurire ovikurya mbimavesokuria muhukomunene, okutja okaruhere poo okamboroto no tee. Tjinene ami kaami omundu ngumbipwena muhukomunene rukuru, opuwo ndi tjimba ngunda amaveri nao etoora ekopi romeva omapiu ongumbiyenena okupwena uriri. Mohinga, tjimaikatona ohamboumwe ami epiti ekaenda ei kombesi okukaundja ombesi. Mbikaronda ombesi yo muni, okuya koviungura. Ekaronda ombesi ndji tjimaipiti omurongo nandano mohamboumwe handje mbavaza ponganda yozombuze. Ookuhita mbo, tjimbahiti mbo otjimbikeriungurira ekopi rokosiva okupuena. Okutja otjimbikapwena tjimbazu mbo ookuyenda kotjitihe tjandje ooku uta okuhita morungovi okuuta okutara kutja nambano mbahindirwa ozongee mbuze ndumeyenene okuungura mokati keyuva, oviungura vine mbimbevyesire kongotwe erero mbimesokumana, oviungura vine mbyahindua mbimaviningirwa okuza kovaisane kutja arikana tupahera omahungi ya une, etjanga ovina mbyo pombapira, okutja nao ohambotatu yatono nao, ovakuetu noho vautu okuhita mozomberoo, atui atukakara nongumbiro tjitwazire mbo atukotoka omundu auhe potjitihe tje nambano ooku uta oviungura vyeyuva mbi. Meyuva ndo mbiyenenaokuungura mo ozo programa pekepeke ndaningirwa poo naimbi mbiri kombanda yotjitihe tjandje omuini mbimesokupwika nu mbyapita rukuru, andae mbyapitire omandaha ngatutje ndino eyuva oritjavari ozoprograma ndapitire omandaha nambano mbisoku . Pwika okuisako kozomahina kuvatwakere, kuvapwikire okuyeta motjipwikiro ihotjinene tjonganda nambano. Pokati mbo osekama momurongo oi rukwao kokombeisa okahanga okakosiva nokamboroto okarya okotoka. Pokati mbo noho osekama oove omundu omukaendu werinana wai kokandjiwo komazenge ngeni okotoka ookuhaama rukwao, momurongo nambari mbo ookuyenda komariro wometaha. Tjinene, katjinene okupita okuyenda kwarwe, mena rokutja popengi onganda pumbuingurira iri kokure katiti nondoropa, okutja popengi ukara moukoto mo ukondja kutja waeterere ingo okambaka koye uriri mumuna oukurya ohaama mbo ori, okutja ukahaama ngo opuwo atuutu okuserekarera kuna imbo ovakwetu, ori, omana. Mombari okotoka rukwao. Ookuuta puwaanderere imbo puwaanderere kutja nambano mbari amepwike ovikwaye nu nambano mepwike ovikwaye, okaenda komurungu. Oine tjimaitono otjimbikutuka. okutja tjimbakutuka mbo opuwo ekapaha omukwetu atukaenda korupaze okuyenda ko mondoropa putukarondera ombesi. imbo tukahaama okukaundja ombesi, tjirirtjiri tukahaama ngandu omana imbo ounongo woundu uriri. Tjimaiya mutu ombesi tjimaiya jandje yapiti mondano yomapeta, imbo otjimuronda mbo nao. Nu tjimamukaenda ondjira tjimaihingi okuyenda muyende mukavaze o khomasdal muyende mukavaze itjo otjomuise mutukarera ondjira tjandje yeura potjinjo, okutja tjimatukavaza tjimatukaheruka irira mutu momasa ya tjiyapiti omurongo nandano mohamboumwe otjituheruka poruveze poruveze ndwi puturondera ombesi. Tjiwavaza ponganda okutja ooku uta nambano imbyo vyonganda vyomapeta. Ngwina mekuravaere mamaa mbina omarorero muhuka mekatjanga, mamaa ingwi wendjitono, okutja outu rukwao okutja soh, nambano nai indjee tuute mba, ene mwerikoho? Kako katwerikoha, okutja otwapo omeva wawo wokurikoha, ngunda amotwapo omeva nao, ookuuta okutara kutja hapo maturiye ndinondi ngurova. Otwapo kokutja, aee, meziki okanjama nga poo metaka okaruhere, okevekoha, averikoho, mundamwi moziki, mondambwi motara kutja kurama, indjo ndjiwo hapo vanjanderemo, ooku uta okukmba nambano. Oziki, tjimaiya pohambombar ohinga yohambondatu, imbo nao tjandje ookumana okuzika oo kuvewotera, averi, ngunda nao ove koyatwapo andae ingomeva wokukerikoha koyekerikoha. Tjivamana, ohambondatu tjiyatono atutarere ombuze. Okutja amuhaama pombuze, owo nao ngunda umwe marese, umwe maungura omarorero, ovina vye mbyapewa okuza kosikore okuungura. Tjiwazumbo opuwo avehiti averara. Oiri ohinga yomuvyu oo senina kuwo okukara katumba, avehiti averara. Kuzambo okutja momuvyu tjimbamana ombuze otjimbikauta okutja nambano nai meyandja oruveze kwami omwini. Ookusekama ookukatwapo omeva woye wokurikoha, ekerikoha, emana, ekotoka. Tjimbakotoka, mondjiwo mombete tjimbamana okurisopora novina avihe, ondjiwo wapata, ohofa wapata, ookuhaama, ookutoora o mbeipela ookuuta okulesa. Mbilesa uriri mbo ngandu tjimaitono omurongo, tjiyapiti momurongo tjimaiya kohinga yo levena, okutja ookutwa pehi ondo pehi, ookukumba, ookurara. Eyuvando ariyanda momwano mbo.